ііі осыдан бір жыл екі жыл бұрын орамал таққан мұсылмандарды шынымен жақтырмайтынмын ыыы мен олардан үрейленетінмін
неге өйтіп кемсітіп отырсың
мен кемсітіп отырған жоқпын міне мынау өзі ксенофоб екен

менің жанымда қазір айсұлтан жақыпов пен мейхуа жы отыр дұрыс айттым ба

біз бүгін енді ксенофобия туралы сөйлесеміз
ксенофобия деген жалпы тек қана бір ұлтқа ғана қатысты емес ол дінге де қатысты әлеуметтік тапқа да қатысты
жалпы кез келген таныс емес нәрсеге кез келген иә бөгдеге ы қарсылық қорқыныш
басқа фобиялардың барлығында негізі бір і медициналық немесе бір биологиялық жаңағындай ауытқу бар да ал дәл ксенофобияда ауытқу ол психологиялық
сондықтан і ғалымдардың өзі айтады егер сізде і ксенофобия белгілері байқалатын болса онда сізге пихологқа бару керек деп айтады негізі
а мен ойлаймын өйткені ол ол білімсіздіктен қараңғылықтан
білімсіздіктен болғанда бар ғой мен ойлаймын ыыы мен ойлаймын емес ғалымдар айтуынша енді шетелдік ғалымдардың британия ғалымдарының дей берейік і олардың айтуынша ксенонофбия ол көбінесе бала кездегі травмадан қалуы мүмкін
мысалы бізде айсұлтан сендерде ондай болды ма кішкентай кезімде айтатын жылай берсең қазір орыс келеді де алып кетеді деп

ііі болды жай ұрыс емес екі метр орыс
екі метр орыс білмеймін екі метр дегенде енді сөйтсе қатты бір қорқыныш ұялатады ма
біздің ауылда орыс жоқ қой мүмкін сондықтан да қорқынышты болған шығар бізге
а бізде сыған деп айтатын сығандар келеді де алып кетеді дейтін
мені ешқашан олай қорқытқан емес
мен түсінбей ол қалай қорқытуға сен ол кезде кішкентай болдың сосын есіңде қалған жоқ шығар мүмкін
енді айсұлтан да кішкентай болған шығар ол кезде
ііі ну біздің есіміз ерте кірді ғой деп пе
иә бағанағы шоқан уәлиханов сияқты

жоқ мені ешқашан ешқандай ұлтпен қорқытқан емес
сен өйткені үлкен қалада тұрдың ғой бізбен салыстырғанда біз ауылда
жоқ енді сен жезқазған емес енді жаңаарқаның
өмір бойы жетпіс мыңнан аспаған
сондықтан иә білімсіздік негізгі ііі және де енді травмалар болуы мүмкін әбден
мүмкін кішкентай кезінде біреуден қорлық көрді ме бір ұлтты көреді де адамдар мысалы жамандығын көрсе сол есінде қалып қояды да барлық ұлтқа соны телеп жібереді
бізде мысалы немістерде айтпақшы неміс халқын өте бір еңбекқор деп айтады бірақ шынында да біздің ауылда бар ғой ақтоғай ауылында бізде немістер болды үйлері ең әдемі болатын да
сырттары да тамаша бау бақшалары жайнап тұрған
сосын олар көше бастаған кезде адамдар олардың үйін сатып ала бастады бірақ бір бес жылдан кейін қайтадан бұрынғы қазақтың үйінен ешқандай айырмашылығы жоқ
жай ғана неге қазақтың үйі деп кемсітіп отырсың
мынау өзі ксенофоб екен
мына мына жерде майқұдықта берлин деген ііі район бар мхм
кезінде немістер өздері көшелерін түзелеп өздері салып алған
осыдан елу жыл бұрын тіпті иә
сол кезде олар жаңағы мына жаққа орыстар салған
екі үйде қазірдің өзінде бағасында миллиондай і айырмашылық бар ол үйлердің
бір көшеде тұрған жер
біреуі жолдың мына жағында петрозаводская жағы екіншісі жаңағы берлин ғой жолдың мына жағында
і немістер салған жағы қымбатырақ
өйткені олар есептеп салынған
топкасы барлығы пеші барлығы жеке бөлме жеке үйден жеке жерде
а мына жақтарда ол есептелмеген
сондықтан да шығар ол немістердікі барлығын есептеп алды артын қарап салады дегендей
немістердің салған үйлерінің маңайын қар ұстамайды дейді мысал үшін сол жақтың тұрғындары
өткенде ғана бір ііі орыс такси жігітімен келдім сол жер үй туралы сөйлестік
жер үйде тұратын жігіт екен
ііі сол айтады мен ана немістер жақ салған жақтан алғым келіп еді бірақ ііі ақша жағынан қолым жетпей қалды дейді ше мхм
а оның қандай айырмашылығы бар десем сондайды айтып отыр ммм мхм
сен жаңа орыс такси деп неге айттың
мен түсіндіріп айтыватырмын тіпті егер оны біз қазақ таксиі деп айтсам
өзіміздің бір бірдеңені жарата алмайтынымыз деп кейбірлер бір қазақтың бір объективті ақпарат деп айтып отырсың ғой сонда қазақ айтқан емес иә бір өзіміздің
бір салғырттығымызға кейбірде бір салып жібереміз ғой қазақ мхм қалай болса солай кейбірде сала салады содан кейін барып ойланады дегендей
ыыы мен оны нақтылап отырған себебім бізде көбінесе журналистердің өзі ы тақырыптарында шығарып қояды да мысалы
бір қазақ бір орысты ұрып кетті деп пе
иә немесе бір кәріс бір бірдеңе жасады деген сияқты ұлтын шағарып қояды да
соның өзі меніңше ксенофобияға ііі ықпал ететін сияқты қалыптасуына адамдардың бойында одан сайын
мен кезінде бір орыс тілінде шығатын ммм бір үлкен газеттің шығарушы редакторы болдым
сол кезде і жаңалықтар ішінде житель южного казахстана ііі там ограбил жителя астаны деген сияқты тақырыптар болды да ол да ксенофобия территориальная ксенофобия мен
бірақ мен ііі қаншалықты жерден космополит сондай ы бүкіл ұлттарға тең қарайтын бүкіл адамдарға тең қарайтын адам болғанда да жаңағы енді жаман бір әсер қалдырды
ең бірінші көрген кезде шашым тік тұрған ііі и сол кезде мен і тыйым салдым ондай тақырыптарға
чтобы ешқашан адамның ііі жаңағы тұрғылықты жері шыққан тегі ешқашан заголовокқа шықпасын жалпы ешқандай материалға кірмесін
егер ол бір адам бір адамды ұрып кетсе ақыры не болды біреу өліп қалды ма
или что немене еді ит адамды қапты деген жаңалық емес адам итті қапты деген жаңалық деген бар ғой иә сол принциппен ғана істеңдер деп содан кейін қойды
негізі ксенофобия дегенде бізде бар шынында да біз оңтүстік жақ солтүстік і жақтың адамдары оңтүстік жақ адамдарға бір сондай бір небрежностьпен қарайды да сондай ыыы аналар қайта керісінше солтүстікті бер нетеді
мен соны оқыдым қытайдың өзінде мына қытайдың өзінде қытайда оңтүстіктің қытайы солтүстіктің қытайы болып бөліну бар екен негізі бүкіл әлемде бар ондай иә иә бүкіл ыыы және жаңағы қытайлықтар
оңтүстік жақты өздерінің ішінде бір бірін балағаттаған кезде оңтүстік жақты қу алаяқ адамдарды алдап кетуге бейім және құрт құмырсқа бақаны жейтін көбінесе солар деп айтады екен мхм менің оқығаным нелерім бойынша
і менің білетінім бүкіл әлемде сондай италияда нақты білетінім италияда южандар деп жек көреді екен
иә оларда тіпті фильмдерінде де айтылады иә
то есть бізде ғана южандар жаман емес
жоқ маған ешқашан южандар жаман болған емес
иә достарымыз бар ғой
қайта керісінше иә ақпейіл бір сондай бір ашық жарқын адамдар сияқты коммуникацияға бейім мен южан деген нәрсені негізі ы жезқазғаннан қарағандыға оқуға түсіп көшіп кеткеннен кезінен ғана біле ести бастадым
сол кезде і бізде оңтүстіктің көп балалары келіп оқып жатты особенно физкультурниктар там
негізі оңбаған жігіттер ішінде і кез келген районнан шығатын
кез келген ұлттың ішінен кез келген жаңағындай енді негізінен қазақ орыстар ғой иә но это ешқашан мен южан ну оңтүстіктің адамынан ешқандай жамандық көрген жоқпын
біздің негізгі бүгін қозғап отырғанымыз ксенофобия дегенде біз нақты бір ұлтқа қатысты айтайын деп отырмыз да ұлттардың арасындағы бір таңдау иә таңдау
біз мысалы жаңа сен осы тақырыпты талдамас бұрын сәл сөйлескенбіз
сол кезде сен айттың біз неге бір мысалы бір ұлттан қорқамыз бір ұлттан керісінше қорықпаймыз
бір ұлттың өкілдері бізде бизнес ашып жатса біз әртүрлі қараймыз ғой мысалы қытайдан келе жатса инвесторлар оған қарым қатынасы мүлдем басқа көзқарас
ал егер мысалы европадан мысалы сен айтқан норвегиядан келіп жатса біз қайта мүмкін қуануымыз мүмкін деген сияқты мхм или голландиядан мысалы иә
хотя қытайдың өзінде технология әлдеқайда дамыған мхм
бірақ біз именно ұлтқа ұлттың өзін бөліп жарамыз да
мен ол шекаралық тұрғыдан ғана қорқамын бұл жерде
мхм бағана да айтқандай шекаралық тұрғыдан ғана
нақтылап айтып жіберсең
нақтылап айтқанда мысал үшін екеуі де бірдей технология алып алып келсін дейік жаңағы ірімшік жасаудың мысал үшін қытайлар да сол технологияны әкелсе
і голландтықтар да соны алып келе і мен мысалы ыыы голландия жақ қауіпсіздеу деп ойлаймын өзім
өйткені олар бізбен шегаралас емес
олар мыңдап кіре алмайды ана жерге қаптатып ы жұмысшыларын әкеле алмайды
көп болса он бес басқарма жаңағы басшылық кізметте анау мынаулар келер
і жергілікті адамдарға жұмыс берер деп ойлаймын
ал егер мынау шекаралас жатқан жерлер олар келіп отырып қалып ыыы сол жерде мүддесін иә бір басқа бір мүдде болып пайда болуы мүмкін деп ойлаймын
енді қарашы мысалға мен оны ұлт ретінде жек көріп тұрған жоқпын мен і мемлекеттік тұтастық ретінде ғана солай шекара мәселесімен ғана
инвесторлары жаңағы ресторан ашқан кезде мына жерлерге қытай қаптап кетті деген әңгіме болады ше
бірақ ііі көктемде неде болдық қой парижде иә байқадың ба қытай ресторандары өте көп
бірақ ол шекаралас ел емес ешкім олардан қорқып отырған жоқ
олар просто қытайлар келіп
әлемнің барлық қаласында қазір чайнатаундар бар ғой деймін
иә бүкіл жерде чайнатаун бар
мәскеуде де бар ол бізде де иә
по идее қара алматыда да бар по моему да иә қытайдың бөлектері какой то иә мхм
енді ол олар
келетін болсақ олар ы мысалы еуропалықтарда жемқорлық жоқ оларда алдын ала ондай бизнес проектке салмайды
бірақ мен бір мақаланы оқыдым ііі қытайлар қазақстанның жағдайын мысалы азия тмд елдерінің жағдайын біледі де алдын ала мысалы бизнесті бастайтын кезде олар жекелеген бір сумманы бөліп қояды да
олар біледі і нарыққа қалай кіру керек екенін откаттың бәрін ол кәдімгі проектке салады
сондықтан мәселе бұл жерде сосын жемқорлыққа да қатысты сияқты
әрине европаның меніңше бір компаниялары ондай бір бюджетке салмайтын сияқты олар ондай тіпті салады салады ма бәрі салады да
ол і келетін еліне байланысты ғой
мхм егер мысалға тот же голландец там берлинде бизнес ашамын десе ол ондай даже сұрақ тұрмайды ондай мхм что анаған лапаға беремін ау деп
то есть анау коррупция деңгейлері туралы рейтингтер бар ғой иә сол жерден көреміз ғой иә қай елде коррупция ең төмен да норвегиям менің сүйікті ол жақта коррупция почти жоқ швеция екеуінде
и ііі а біздің жаңағы м орталық азия м восточный көп елдер өте жоғары коррупция и сондықтан олар посткеңестік елдер бюджетіне бюджетіне міндетті түрде ондай ііі шапкаларын салады
қай елден келсе де иә
иә есептеп олар уже жобалап келеді
сондықтан бұл жерде мысалы адамдар ііі меніңше ксенофобияның жаңағындай бір себепкер факторларының бірі сол адамдардың ұлтқа ғана емес жаңағы өзіміздің деген сенімсіздігі болатын шығар
мысалы айсұлтан айтады қазір олар мыңнан астап адам алып келеді деп но заң бойынша мысалы олар ы құқы жоқ олай ыыы өзінің і ммм жаңағыдай ұлтынан і елінен алып келуге жұмысшы қызметкерлерді
оларда бір лимит қана бар ғой мхм міне қазір
жылына по моему қазақстанға ыыы қателеспесем соңғы төрт жарым мың адам әкелуге болады шетелден кез келген елден мхм
ы бізде нелегалдар көп жұмыскерлер
ы оларды кім тексеріп жатыр мен оны білмеймін
бірақ і жылына қазақстанға шетелден тек қана төрт жарым мың адам әкелуге болады
ы оның өзі қазақстанда егер ыыы жаңағындай конкурс ы жасап адам таппағанның өзінде сосын барып қана алып келеді
ы егер сондай маман иелері қазақстанда болатын болса ол қазақстаннан алу керек
иә тем более ол адамдар жаңа төрт жарым мың адамның і келуі үшін төленетін ақша бюджетке өте өте қомақты сома мхм
то есть просто так әкеле салу кім көрінгенді әкеле салу деген
бірақ қытай бір өңдіріс ашып жататын болса біз білеміз міндетті түрде бұл солқылдақтық танытады жергілікті мүмкін билік мүмкін ана одан жоғары болуы мүмкін
иә и ол жерде міндетті түрде бір жұмысшылар болуы мүмкін нелегалдар сондықтан да бұл жерде жаңағы осы фактор да бар сияқты жемқорлыққа қатысты
негізі бұның бәрі заңда жазылған көрсетілген қалай істеу керек екені бар бірақ жеме жемге келгенде іс жүзінде бұның бәрі орындалмайды и кім көрінген келіп әр жерде стычкалар болады
заңның өзі бір үстемдік құра алмай тұрған сияқты өйткені өткен жолы ііі осы қордай мәселесі болғанда біз әлеуметтік желіде жазып жатырмыз ғой заң бойынша барлығы тең конституцияда жазылған дегендей
сонда бәрі айтады да қайдағы заңды айтып отырсың қайдағы конституцияны айтып отырсың қазақстанда заң жоқ ы ешқайсы қолданылмайды деп адамдардың өзі сөйтіп айтады да

заңға деген енді енді білмеймін біздің қоғамда бір тірек болу керек те қатты бір ііі басқа

кейбір дүниелер ксенофобиядан емес жаңағы үрейленуден емес ана ұлттың қараңғылықтан қараңғылықтан емес жаңағы айтып отырған сенімсіздік тұр ғой билікке содан әлеуметтік теңсіздіктен туады
і ана жерде ана жұмысшылар мен мына жұмысшылар
айлық і көрсеткіштерімен мхм жергілікті адамдар мынанша алады ана жақтан келгендер мынанша алады
бұл жаңағы ана ұлтты жек көргеннен ііі жанжал шығыватқан жоқ ол жерде
і ол жерде жаңағы әлеуметтік теңсіздіктен шығыватады
мысалға қордайдағы оқиға бойынша ол жерде теңсіздік қандай
ол жерде қаншама жылдардан бері
сен айтып тұрған кейсің ол батысқа өте жақсы келеді
мұнай компанияларында иә иә жасап жүрген біздің қызметкерлер олар өздері көреді мысалы түріктер болсын хотя біз түрікпен бауырлас елміз
бірақ түріктерге қатысты да болды ғой иә оқиғалар
өйткені олар түп төркіні сол алатын айлық көрсеткіштеріне
бірақ дүнгендер оқиғасында теңсіздік не қай мәселеде болды
ммм дүнгендер оқиғасында теңсіздік меніңше бұл жылдар бойы бір бірімен шарпысып келе жатқан екі енді қалай дейміз
түрлі оқиғалар болған иә сол дүнгендер мен қазақтардың ортасында
айтып отырған адамдар сол видеоға ашығын айтып отыр сол жердегі адамдар
сол жылы жабылып қойып отыр анау жылы жабылуының өзі сол біздің жаңағы қадағалаушы органдардың жаңағы құқық қорғаушы органдардың дұрыс жұмыс істемеуінен
егер бір дегеннен екі дегеннен тоқтатса бұл оқиға болмас еді
ондай ұсақ түйекке назар аударатын болса ұсақ түйек иә ондай болмайтын еді иә
иә бүйтіп күрт шықпаушы еді бір қалай айтсақ екен бұл шәйнектің қайнап бір қақпағын лақтырып жібергені тәрізді будын сондай бір дүние де
адамдардың қайтыс болғаны басқасы барлығы дұрыс емес оның барлығы біреуді барып ұру біреу үшін екінші адамның таяқ жеуі барлығы дұрыс емес
бірақ і бүл жерде жаңағы бір шиқанның жарылғаны тәрізді бір теңеу іште жүрген бір булығып барып шықты
жоқ булығатындай сонда дүнгендер оларды қысқан ба жергілікті қазақтарды
жоқ мысалы ол жерде мектепті де көрдің ғой мысалы ол жерде жоқ көрген жоқпын
қара үш мектеп орыс тілінде
і бір орысы жоқ ауыл дүнгендер мен жаңағы бес пайыз қазақтар тұрады деді ме
шатаспасам бес ақ пайыз иә бес пайыз қазақтар тұрады өзі қырық мыңдық ауданның жаңағы отыз бірдеңе мыңы дүнген деді
і соның бес пайызы қазақ тұрады екен бірақ мектеп үшеуі орыс тілінде біреуі дүнген тілінде деді ғой деймін иә
біреуі қазақ мектебінде мектеп бар бірақ ол мектепте өте аз адамдар ол жаққа тіпті і парталар бос тұрады енді сұрақ осы жерде туындап тұр ғой ана үш мектеп неге ол орысша
неге дүнгендер қазақша оқығысы келмейді
осы жерде і ол жерде і журналистер барып келген кезде дүнгендер айтты қазақ мектебінде білім өте төмен деді деңгейі
сондықтан біз бергіміз келмейді деп сөйтіп айтты сондай мәселе болды мен оқыдым бір материалдан
ол жай сылтау болуы да мүмкін ғой
енді кім біледі сылтау болғанда опять же ы неге қазақтар жиналып қазақша мектеп ашсын деп і
мектеп бар ғой мектеп бар қазақша мектеп бар

і класстар көп
олар лық толы
а қазақ мектебі ол
біз тағы кішкене ауытқып бара жатырмыз ау деймін иә негізі
жоқ ауытқып бара жатқан жоқпыз проблема иә ауқымды
мектеп туралы оқымаппын но мен ойлаймын оны мәдениетті жолмен шешуге болатын еді деп
сапасын арттырып дегендей егер бесінші алтыншы класстан кейін балаларды алып кетеді мектептен
ондай жағдайлар иә болды деп айтты
галдинов жазды и депутатта енді біраз адам жазды
әрі қарай оқытпайды деп пе
оқытпайды болғанда керек болса өзің кел кел мынау жұмыс істеватыр адам
қазір тоқтай тұр жоқ осыны кіргізе берейік
ііі мысалы ақтөбеде сондай жағдай болғанда балаларын і ата аналар мысалы м

адамдар мысалы орамалмен і мектепке жібереді ал мектепте қабылдамайды орамалмен
мхм орамал таққан і балаларды ол біздің і зайырлы қоғамда тұрамыз анау мынау деген сияқты
сөйтіп ы ата аналар бермейміз дейді мхм
оларды ы атқарушы билігі бар жаңағындай мектеп і нелері бар жиналып кәдімгі күштеген сияқты болып мектепке сендер берулерің керек
і заң бойынша барлық бала мектепте оқуы тиіс деп соған
иә орамалмен оқымасын деп
і ол жерде күші жетеді де өйтіп кәдімгідей күшеніп адамдарды мектепке ы апаруға балаларын
ал неге дәл ы жаңағы қордайда егістікте жүрген балаларын неге мектепке жеткізе алмады
мүмкін сол жерде і билік солқылдақтық танытқан шығар
енді ол ыыы биліктің сол жердегі жергілікті өкілдері
атқарушы жергілікті билік
сол жерде олардың да ұлты мүмкін жаңағы енді ауылда тоқсан бес пайыз дүнгендер тұрғандықтан
олар да өз олардың да сол акиматтағы басқа басқармалардағы адамдар дүнген болуы мүмкін ғой тоқсан бес пайыз тұрғаннан кейін иә мхм
і тек қана қазақтар ғана бізде билікте қазақтар ғана басшылықта отырсын деген заң жоқ
сондықтан да ол өз іштерінде соның барлығын жабық ұстап өз іштерінде соның барлығын реттеп отырды ау деп ойлаймын мен
ну опять же неге жергілікті атқарушы билік і оларды ммм мектепке балаларын жіберуге мәжбүрлей алмайды өйткені ііі жаңағы ұлтаралық араздықтан қорқады
ііі вот енді сол проблема қайта қорыққаны шешпей отырғаны ол осындай конфликтке алып келді емес пе
бұл енді ішкі саясатқа үлкен бір минус енді
иә меніңше ішкі саясат жаңағындай тек қана бір ыыы жаңағындай пропагандамен иә сондаймен айналысып емес нақты ішкі саясат болса ішкі саясатпен айналысу керек деп ойлаймын иә
иә әйтпесе қазір ішкі саясат дегенде мен міндетті түрде ойлаймын
жаңағындай і гос заказ
мен гос заказдан басқа ештеңені білмейді екенмін мен білетін ішкі
жоқ бірақ і өткенде кімдермен ғалымжандармен сөйлескенде олар айтты иә шымкент жақта ы проблеманы шешкен ондай жолға жеткізбей кәдімгідей

біздің азаматтар

а фирдоуси ауылы ма сонда
фирдоуси емес аты жөні ұмытып қалдым ол бізге даже ол жеткен жоқ ол проблема
мхм өйткені олар ыыы алдын ала шешті аналитика жасады сол жерде сосын ауылды бір ауылды таратып жіберген екі жаққа бөліп жаңағындай
енді осы тарату жағына қалай көзқарастарың қалай
қалай таратып жіберген і ол жерде тым қатты шоғырланып кеткен де бір этнос өкілдері сосын ыыы жаңағындай оларды екі жаңа территориалды аймаққа бөлген
иии меніңше бұл да бір кішігірім неден кейін болды ау деймін бір
кішігірім ондай проблема кішігірім қақтығыс болды ау сауалнама жүргізді деді
сауалнама жүргізді сол нелер ііі әлеуметтанушылар сол жерде
и сосын олар акиматқа берді өзбектерді бөліп жіберген бе
қазақтар мен өзбектерді емес тұтас бір өзбектер болды мысалы бір і бәрі бір жерде шоғырланған ы сосын соларды бөле бастады
бөліп ауылдарға көшіре бастады иә қазақтардың арасына м мхм
ы енді мына жерде і бөлген дұрыс па бұларды
дүнгендерді ме иә
енді мен бұл салада сарапшы емеспін сондықтан ештеңе айта алмаймын
бір жағынан адамның құқығы бар ғой қайда тұрамын десе де иә
иә конституцияда бізде
мемлекеттің қауіпсіздігі де бар ы мемлекеттің қауіпсіздігі де бар иә
бірақ ұлттық қауіпсіздікке қандай қатысы бар оның ол біздің азаматтар ғой қазақстан паспорты бар
енді осы жерде
бастаса бір этностар оларда қажеттілік те болмайды сол ол ауылдан өмірі шықпаған адамдар да бар деп айтты
оларға не керек орыс тілін үйрену мысалы орысша да білмейтін адамдар бар деді ммм
қазақша да үйрену оларға не үшін
білім сапасын қайтесің деген сияқты иә
мектепке де сол үшін барғысы келмейді ол тек қана сол жермен айналыса беру мектеп сапасы туралы онда сылтау
мүмкін иә ыыы нақты болмағаннан кейін ол жерде қазір қайта айта алмаймыз да сондықтан басқа і кейстарға көшейік одан да мхм
м былай қарасаң
ыыы жоқ көшіру болғанда күштеп көшіру емес егер сен оған мысалы кнут и пряник дейді ғой егер сен оған тоқаш беріп көшіртетін болсаң мысалы мен саған мынандай жағдай беремін
міні солтүстікке барасың мынанша гектар жерің болады
иә диқаншылығыңмен айналысасың аха потом қазақтар өре түре келсін
ол жақтың қазақтары дейсің бе
да кез келген қазақ ақтөбенің де қазақтары түре салады көріп отырмыз ғой әлеуметтік желілерден
қаңырап қаңырап қалған ауылдар бар ғой бос қалған ауылдар бар
енді қара сен оңтүстікте ауылдар бар бірақ жер жоқ бос жатқан жер жоқ
ол жер игерілмей жатыр бірақ жер бар
бізде оңтүстікте тұратын қазақтар бар ғой иә оларға айтыватыр ғой ақшаңды береміз жұмысыңды береміз көшші кім көшіватыр
жоқ көшіп жатқандар бар көшіп жатқандар айтады жағдай жасаған жоқ бізге айтады осындай
бірнеше адам болды ы осы ммм медиада да мен оқыдым бірнеше мақаланы сонда азаттықтың да бір репортаждары болды мхм
м барды балалармен бір әйел барған оған ешқандай бір жағдай да үй де жоқ ештеңе жоқ мектепте жұмыс бар иә мектепке орналастырды
серпін сонда жұмыс істемейтін бағдарлама
ол программа жақсы жүзеге асыватыр
ол жақта солтүстікте мына жастар қалып жатыр әлі де
і сосын жақсы не бар і шығыс қазақстанда мен өзім өткенде ы бір екі жыл бұрын барғанда көрдім оңтүстіткен көшкен азаматтар кәдімгідей ііі жерін игеріп егін салып ы жеміс жидектерін салып кәдімгідей көтеріліп жатыр
ол жақта беріп жатыр ну климат иә оларда өте ауыр климат
ы жан жағы орыстар барлығы но и әдемі өскемен әдемі әдемі бәрақ енді
соны бейімдеп алды
просто қызығып ужасно әдемі жер қаласы
вот сол жақта мен көрдім ол жақта кәдімгі адам көшіп барған ең бірінші бірінші жылы өзі салды сосын келесі жылы туыстарын көшіріп алып келді
сосын бір достарым барғанда айтты олар уже жиырма шақты адамды көшіріп алып келді сол жаққа деп өзінің туған туыстарын
енді олар да көрді жағдай бар иә айтқан сөзінде тұрады жерін берді ыыы подъемныйларын берді а солтүстікте ондай жоқ
солтүстікте енді білмеймін ол жерде почему то бірнеше адам сөйтіп айтты енді нақты біз объективті түрде айта алмаймыз бірақ мен мақаланы бірнеше мақаланы оқыдым
сол жаққа барған адамдар пана таба алмай мүмкін де жергілікті бір кейбір ауылда сондай шығар мүмкін басқа ауылдарда жақсы шығар бірақ серпіннің жақсы жүзеге асырып жатқанын білемін
ол жақта кішкене қазақиланып калған деп айтады жергілікті адамдардың өздері де
негізі анау тым шоғырланып кеткен этностарды
бөлу емес ол жаққа просто адамдарды әкелсе иә
арасына әкелсе бірақ жер бөлуімен емес конечно онда қазақтар только так вилаларын алып далаға шығады ғой біз өзімізге жер алмай отырғанда деп
бірақ жерді алып алады да бізде
и оны игермейді бәрібір де жер бергенімен иә иә біз і түптеп келгенде палатасында істеген кезде і ы бірнеше жыл сайын бес жыл сайын ба ііі налоговый комитет і жерді тартып алу процесін жасайды
өйткені қандай жерді игерілмей жатқан жерді ме әлде жалпы жерді иә жаңағы біздің адамдар азаматтар қазақтар орыстар и прочие сатып алады екен де мысалы осакаров ауданында бірнеше жайылымдық жерлер бар даже
алып алады бірақ ештеңе істемейді ну заң бойынша бірақ дым істемейді
картошка да өспейді ы жер сұрап жүргендер мысалға і мүмкін олар жалға беретін шығар біреулерге кәсіпорындар мысалға олар жер сұраса оларға жер жоқ өйткені ол і жаңағы жекеменшікте
а жекеменшік ештеңе істемейді и сол жерлерді тартып алу м мәжбүрлі түрде алу ііі жасалады
адамдарды сен айттың ғой сол дұрысы ана жақтан күштеп көшіру емес одан гөрі
сол жаққа адамдар апару ма
ол жаққа опять же сол жаққа адам апарғанда оны жұмыспен қамтамасыз ете алады ма ол жағын да сіңісе алады ма ол барған адам иә
мына жақтағы адамды мына жаққа әкеліп сіңдіргенде мына жақты
бірақ ол жақтан жұмыс тауып беру басқа бір ііі механизмдерін ойластырса бұл шешілмейтін нәрсе емес
солтүстік аймақтарда бізде қандай жұмыс бар
ыыы астық астықпен егіншілікпен жақсы айналысуға болады ғой
мал шаруашылығы да жақсы иә мал шаруашылығы жақсы
енді олар ііі сол жақта университетте оқиды ғой білімі бар
обычно қандай мамандыққа білмейсің бе
әр түрлі көп мамандықтар мұғалімдер көбінесе ааа
жүр ғой бізде де серпінмен і неде кім ііі жап жақсы общежитие жатақханаларда тұрып жатыр мынау
а айтпақшы екі бала еді бар еді ғой бір ііі ираннан келген бе ауғанстаннан келген бе иә иә бір екі бала сол балалар
олар серпінмен кетті емес пе қазір солтүстікке иә

олар шетелдіктер емес пе
шетелдіктер ғой енді иә бірақ қазақ олар серпінмен кете алмайды ғой
ііі жо жоқ серпінмен кеткен жоқ олар ыыы олар ііі дүниежүзі қазақтар қауымдастығының бағдарламасымен келді бір мхм і бірақ ііі подготовительный дайындық курсының
і гранты сол жақтан ғана табылды да павлодарға ауысты ммм
серпін ол өзіміздің іште ғана иә
сенің байланысың бар ма сол
бар ағасы ііі осы жақта политехте ойнайтын оқитын ағасы хабарласып тұрады менімен
сен неге сұрамайсың қазақша біледі ме деп
ол балалар қазақша жақсы біледі
ағылшынша жақсы біледі
ііі жаңағы а ол этникалық қазақтар просто шетелдер иә иә иә ағылшынша жақсы біледі
кирилша жаза алмайды кирилша жаңағы орысша сөйлей алмайды
ағылшынша жаңағы өздерінің тілінде жаңағы қазақ тіліміз бар біздің енді өзінің туған тілі ғой сосын сол ауған тілінде пуштун сол тілдерді біледі
проблема оларда киррилше әріптермпен жазу
сосын орыс тілінде сөйлеу
бастапқыда бір әлеуметтік желіде бір сондай болды ғой оларға сразу ұсынды ғой сол жақтан
бірақ олар онда барғысы келген жоқ та қарағандыда иә мына жаққа ы ағасын арқаланып келіп тұр ғой енді олар танымайтын
мемлекетке келіп тұр былай қарасаң олар ауғанстан азаматы қанша жерден қазақ дегенімізбен
алдында екі жыл осы жақта оқып сіңіп қалған ағалары бар соның жанынан ұзағысы келмеді олар енді
бірақ мүмкіндік солай болды ы әр жақтан қазір хабарласқанымызда олардың түсінігі былай болған солтүстіктің қазақтары барлығы орысша қазақша білмейді деп ойлаған ммм
енді мен кеңес бергенде мен де айтқанмын ей ол жақта да қазақтар бар қазақша сөйлейтін кәдімгі барлығы қазақ
жаны қазақ иісі қазақ адамдар бар бара беріңдер сендердің мақсаттарың қазақстанға бір жету емес пе топырағына аяқтарың ыыы бізді қазақыландырамыз деп өздерің айтып отырсыңдар
барыңдар да қазақыландырыңдар сол жақты деп
қазір ііі орыс қыздарын алып қазақыландырыңдар
қазір өткенде біреуі хабарласты ағасы жақсы дейді балалардың жағдайы бәрі жақсы
айсұлтан сен сонда көмек і сұрадың ғой сонда адамдар қаншалықты көмектесті сол кезде
біз і қаржылай көмек сөйлескен жоқпыз қаржылай көмек ешқашан оларға жинаған жоқпын қаржылай емес сен бір бөлмені сұрадың ба
ііі жатақханадан беру оларға иә оларға көмек ііі неден берілді м ерлан әшім ағамыз ыыы жалдап берді тұратын уақытша жерді мхм бір қонақ үйден
і одан кейін ііі каргу дің жатақханасы табылды тағы біреулер арқылы сосын ііі бір кәсіпкерлер бір жылдық курстарын төлеп берді олардың ммм

әзірге грант шықпай тұрған кезде олар ақылы оқу керектін мхм соны төлеп берді
бірақ кейін грант шықты да әр жаққа ауысып кетті олар
дайындық курсының өзіне гранттық керек болды оларға олардың түспей қалған себептері жаңағы тапсырмалар барлығы кирил әріпімен жаңағы математикадан цифрлар бәрі арифметика бір ғой деп айтылғанмен
шарттары дейсің ғой шарттары кирил әріпімен жазылып тұрғаннан кейін олар өте төмен бал алған тоғыз он бір балдарын көрдім мен
сол үш ауғанстаннан келген бала солай болған
біз енді сендер айтасыңдар иә ііі ешқайсында ксенофобиялық көзқарас жоқ айсұлтанда немножко бар менде жоқ
і айсұлтан сен өзіңде бар деп ойлайсың ба
мүмкін бар болуы мүмкін
ксенофобия ол тек қана ұлтқа ғана қатысты емес деп айттым ғой жаңа иә иә иә ол дінге де қатысты
сендер і мысалы м әр түрлі діни ағымдарға бәріне бірдей қарайсыңдар ма
мен қазір бәріне бірдей қараймын
мен і осыдан бір жыл екі жыл бұрын орамал таққан мұсылмандарды прямо шынымен жақтырмайтынмын это мягко сказано

ы мен олардан үрейленетінмін
і мен ксенофобтық жаңағы сезімдерім иә
ііі мен ол олар туралы ештеңе білмейтіндіктен мен олардан шынымен қатты үрейлендім
жаңа сен өзің айттың ғой ең басында иә ол ксенофобиялық көзқарасқа і себепкер болатын мхм ііі ол ең бірінші білімнің аздығы деген иә
көзқарас өзгеретін иә процестен өттім мхм
ыыы өйткені біздің жезқазғанда менің туған жерім де і салафизм ағымы который бізде то заңсыз то заңды непонятно
салафизм қатты өршіп тұрды и көп адам сирияға кеткендер біздің жезқазғанның өңірінен сәтбаевтан көп кеткентін и мен сондықтан мен орамал таққан
ыыы жаңағы шалбары қысқа ерлерді мен солардан кәдімгідей сақалы ұзын сақалы ұзын емес енді вот это вот ешкінің құйрығындай
осы жерде мен осы жерде мен орамалды ару деген өлеңімді оқып берсем
сосын сен қашан өзгерттің
үрейленіп і орамал тағатындардан і жырақ жүруге тырысатынмын тіпті олар і суретте пайда болса жасырып видеода болса көрмей деген сияқты яғни діни тақырыптағы бүкіл контентте
сен бір і қарағандыда ілініп тұрған баннер туралы жазғаның бартын иә сол екі үш жыл бұрын
қарағандыда көшеде ілініп тұрған баннер туралы жаздың сен иә екі үш жыл бұрын фейсбукта
ол по моему қарағандыда ілініп тұрған жоқ басқа жақта ілініп тұрды
і біз екеуіміз ақтөбеге барғанда екеуіміз емес біраз достарымызбен ақтөбеге барғанда сен автобуста көріп пе едің бір біз
қызды көрдік сонда қолына дейін жаздың шіліңгір бір ыстығында кәдімгі қолында да қолғабы бар
тойға барған кезде ме перчаткасы иә автобустан көрдің бе қап қара киіммен бетіне дейін жабық
көзі ғана бір сеткасымен жабылған сондайды көргенде мен де кішкене аздап бізде қарағандыда мен айман жақта тұрған кезде біздің подъездде тұрды
оны нихаб дейді екен
қазір і ондай адамдарды көрсең ііі
қазір мен оларға ешқандай сезімім жоқ
мхм мен олардан үрейленбеймін мхм мен оларды қолдамаймын просто ну
ол адам азаматтар иә біздің азаматтар өзінің таңдауы
өзінің таңдауы өзі солай киінгісі келеді
арабтың ұлттық киімі діни киімі і ну
и қашан қойдым
осыдан і бір жыл екі жыл бұрын і қырғызстандық бір і ресурспен жұмыс істей бастадым
мен оларға і олар діни ыыы ресурс ашты өзінің ресурсынан негізгісінен бөлек діни тақырыптағы ы сайтын ашты
сол кезде өте көп і орталық азия бойынша і діни әралуандық бойынша ы материалдар жазыла бастады
і мен сол материалдарды қазақша аудара бастадым
и сол материалдарды оқып отырып соларды аударып отырып менің көзқарасым осы жыл ішінде түбегейлі өзгерді
яғни ол материалдарда ммм кәдімгі орамал тағып жүрген қыздың кәдімгі күнделікті өмірі мысалға ііі немесе қандай анау і протестанттар там бахаилер і дін ұстанады
олар қандай теперіш көреді і қандай кемсітушілікпен кездеседі
і и і қоғамда оларға деген көзқарас қандай олар оны қалай қабылдайды ммм онымен і қалай өмір сүріп жатыр
бахаи деген не жалпы да ол қорқатын нәрсе ме қорықпайтын нәрсе ме біз ол туралы ештеңе білмейміз
а мен сол материалдарды ы аударып отырып і жаңағы діни ағымдар туралы тіпті салафизм туралы і менің і білімім молайды
и содан кейін мен ол кісілерден жалпы қандай дін болмасын бәрінен қорқуды м қойдым
қазақша контент і оларға не үшін ы қандай сайт
олар орталық азия ііі белив кабар азия белив і точка кабар точка азия
ол орталық і азиядағы бүкіл діндер туралы жазады
а онда қазақ тілінде де бар ма контент
аударамын ол қазақстанға қатысты материалдарды ғана аударамын мысалға бізде кришнаиттер бар мхм бахаилер ііі жаңағы туралы болған жоқ
негізгі материалдар ол жаңағы дін сторилар адамның өмірі туралы
күнделікті жай ғана өмірі
мен храмға қалай келдім мен неге мұсылмандықтан кеттім деген сияқты мен христиандықтан кетіп мұсылмандыққа өттім деген сияқты сондай қарапайым әңгімелер
и мен жай ғана сол әңгімелерді аударып қана отырып и көзқарасым түбегейлі өзгерді
мен қазір діни ы кез келген дін ұстанатын адамдарға ешқандай толеранттысың мқм ешқандай сезім жоқ
иә айсұлтан сенде ондай ксенофобиялық бір ы белгілер бар ма
бар шығар мысалы діни көзқарас
м дін жағына қатты ойланған жоқпын
дін жағынан біреулерге бір құрметсіздік не болған жоқ менде
ы жұмыстас болып жүрдік қой біраз адамдармен
ол шоқыныватса бүйтіп жек көріп қарау немесе біреу бет сипаватса оның бізді жек көру деген сияқты ондай ештеңе болған жоқ
мен енді жаңағы ту туралы мәселеден рас ол жағынан кішкене әлі де бар шығар менде
мысалы көшеде біреу мысалы ресейдің туын немесе жоқ күрдістанның туын артына жабыстырып алып жүретін машиналарды көремін осы қарағандыда күрдістан деген жазулары бар
ол мен шошытады рас
ііі қалай шошимын мен ііі ертең бір соғыс бола қалған жағдайда мыналармен бір окопта немесе бір жерде болған жағдайда мыналар мені тастап кетеді
мыналар ііі менің өзімді атып тастауы мүмкін дегендей қорқыныштар бар өтірік айтпаймын
содан кейін кейбір дүкендерде бірдеңеде мен балаларыма спорт тауарларын алу үшін спорт дүкендеріне барамын ғой сонда жиі көремін
маған ресейдің туы бар ы футболка беріңізші сборныйдың маған ресейдің туы бар анандай суға түсетін шапқа сондай беріңізші деп сұрайтындарға
оларға да ішім жиырылып қалады неге екенін білмеймін
ал сен мысалы а ол ой елестетіп көр егер сен мысалы шетелде жүрсің немесе біздің і жаңағы бауырлас қандастарымыз түркияда жүрген
олар өзінің қазақ екендігін көрсеткісі келіп мысалы қазақтың туы бар жаңа спортивкаларды алғысы келсе
жүру мен тұру екі дүние
жоқ і жүру болғанда жүру және сол жақ тура сол жағдай болсын мысалы ол жақта сол жақта тұрады
ол жақта енді мен оларға басымды ауыртпаймын түркиядағы қазақтарға немесе монғолиядағы қазақтарға қытайдағы қазақтарға мысалы қытайдағы қазақтарға да не киіп не тағатындарына
мен мына жақта мен өмір сүріп жатқан жағым мына жақ осы жақта ол сол мемлекеттің заңдары мен ұстанымдарын бұзбасын олар әйтеуір
і біздің мемлекеттің заңдары мен ұстанымдарын және ішкі тұтастығымыз деген нәрсе ол біздің мемлекет
окей жаңағы туға байланысты мәселе онда қай заңға қайшы
жоқ мен заңға қайшы деп тұрған жоқпын мен жаңағы қорқынышымды айттым ғой
мысалы гүлім жаңа айтты ғой иә бір амалы ол білімді толықтыру жаңағы көзін ашу сауатын ашу иә
а екінші бір әдісі бар ол бір сол модельді өзіне өлшеп көрсең мысалы
барлығын қазақтың ғана көзін ашумен өлшейді де бізде көбінесе
ыыы екінші тараптың көзін ашу екінші тараптың ы ол жағы бізде қарастырылмай қалады көбінесе
қазақ қана сол соны түсіне қалып қазақ қана соған
жоқ үрейленетін сен ғой сондықтан сен үрейленіп тұрған мен иә ол өйткені ол тіпті оны ойламайды да шығар расында да
иә ол ойламайды бірақ сен үрейленіп тұрсың неге
сонда сен ксенофоб болып тұрсың ол емес мен ксенофоб дәл сол жағынан иә
мен үрейленемін
себебі ол сөйтіп ол өзін осы мемлекеттен бөліп тұр біртұтас біз оны бөліп тұрған жоқпыз мен оны бөліп тұрған жоқпын мен оған амандасамын жылұшырап қараймын мысал үшін
бірақ ол сонда да осы мемлекетті неге сіңбей тұр
мені осы біздің проблемаларымыз бір біздің жағдайларымыз бәрі бірдей
мен де байып кеткен жоқпын ол да байып кеткен жоқ мысал үшін иә
мен де жаман машинамен жүрмін ол да жаман машинамен жүрген орыс болуы мүмкін
мхм жағдайымыз тең
бірақ ол или ол да жақсы машинамен жүр и мен де жақсы машинамен жүрген қазақ болуым мүмкін
бірақ неліктен ол солай бүйрегі ана жаққа бұрып тұр деп
енді ыыы енді жаңағы сұрақ опять же жаңағы сұрақ мысалы иә егер бізде монғолиядағы қазақтарымыз түркиядағы ирандағы мүмкін
і франциядағы қазақтарымыз бізге видео жолдап жаңағындай атамекенім қазақстаным мен сені сүйемін жаңағындай сен үшін қызмет етемін деп айтатын болса біз ооо деп қол шапалақтаймыз
ал егер біздің қазақстанда тұрған орыстар мхм жаңағы россияға айтып көрсінші ы менің атамекенім мен сені сүйемін сен үшін өмір сүремін

біздің туды жамылып өйтсін бүйтсін деп ешқашан неткен жоқ мысал үшін қанат ислам кезінде қытайдың туымен шықты
мхм мхм оны ешкім сөккен жоқ қой иә
жамандаған жоқ өй қытайдың туын жамылып неменеге үшінші орын алып соны тұрсың ана тұғырда тұрсың деп ешкім айтқан жоқ
чиншанлоға да айтқан жоқ иә иә ешкім айтқан жоқ
мысал үшін геннадий головкин бар бізде иә
и сол жақтын ыыы і мен білмеймін ол үшін біреуді ұрып тастау керек деп олар міндетті де емес ол біздің туды жамылып алып басқа жақта тұрып бізге сәлем жолдауға басқасына
басқа елдерде тұратын адамдардың не айтатыны не ойлайтыны менің басымды ешқашан қатырған жоқ жоқ ситуация сондай ғой бірдей ғой
сен бұл жақтың ы орысы ресей флагын жамылып сәлем айтқанын жақтырмайсың да жиі көргендіктен
жиі көргендіктен
бірақ ы ы монғолияның қазақтары монғолияны жаулап алған жоқ
олар просто атамекеніне ол иә ол
білмеймін мынау мен жиі көремін сондықтан да тіксініп қаламын рас
тап мен мүмкін қорқынышым басқа біреумен тап ресеймен басқа бірдеңемен бір шиеленіскен жағдайлар болып кетсе
а неге ондай жағдай болады деп ойлайсың неге соғыс бола қалады деп
қазір соғыстар крупный масштабный соғыстар болмайтын да шығар
қазір кнопкамен ақ атып тастап жоқ қылып жібереді ғой
білмеймін неге екенін білмеймін мүмкін жай әйтеуір еркек болған сон кейбірде бір ойлайтын шығармын бір
соғыс бірдеңе болса деп диаспоралардың өзінің ы тарихи отанының флагын ііі ұстағанын і ұстап жүргенінен қорықпау үшін не болу керек
өйткені біздің мемлекеттің идеологиясы конкретно сен қорықпау үшін не болу керек
чтобы сен ондай тулардан біртұтас ел екенімізді сезіне алмаймын мен осы басқалармен және ол тек қана менің кінәм емес шығар
жоқ ол сенің кінәң емес айсұлтан сезіне алмаймыз і мейхуа да кім сезіне алмау осы оқиғалардың бәрі армяндар қазақтар тәжіктер
ы жылдан жылда бір екі оқиға болып тұрады ғой біздің елде
соңғы бес алты жылда жылына бір екі оқиға болып тұрады
ана аймақта мына аймақта мына аймақта
неге сабақ алмаймыз
неге сол значит ііі ешкім барлығымыз бір ұлтпыз немесе барлығымыз бір елдің азаматымыз деп і ешкім сезінбейді оны
сондықтан да шығып жатыр ол
шын мәнісінде енді біз де қалаймыз ғой біртұтас ұлт болғанды азаматтық жаңағындай ұлтшылдық ы болғанды ы бәріміз бір і жаңағындай емес бір ұлт маңында топтасқанды қалаймыз
бар достарым бар денис деген достарым бар мысал үшін ахахихи деп құшақтасып отыра беремін мен мысал үшін
менің орыс досым бар дейсің ғой жоқ иә
олардан мен қауіптенбеймін мысал үшін
оларға сенімім мол туын ұстап жүрсе ше
ол ешқашан ұстаған да жоқ ұстаса
білмеймін ол осы елге өзінің болашағын арнап сеніп осы ел үшін ііі ол жанын беруге дайын әзір адам деп мен білемін
мен мысалы норвегияға кетіп қалып мен де жанымды бергім келетін сияқты
беріңіз беріңіз норвегия үшін жан беруге болатын сияқты
кстати вот осы жөнінде сөйлесейік
неге мысалы миллионнан бір құбылыс ол гүлім қазір і мейхуа қазір і қытайды жақсы көремін деп айтатын болса біз оны бірден бір
тіскініп жек көріп қаламыз да ал норвегияны жақсы көремін деп норвегияның туын ұстайтын болса сен оған неге түсіне қарайсың
өйткені ол мыңнан бір дейміз бе тіпті миллионнан бір сондай құбылыс қой і
і қаупі жоқ норвегияның именно бізге қаупі жоқ екені белгілі
ну өйткені шекаралас емес шығармыз бағанағы расымен де мен астыңғы миымда бір дәнегі жатқан шығар бірдеңенің бір ұлтшылдықтың ба жоқ әлде бір білмеймін бірдеңе вирус жатқан шығар үлкен болып
бірақ шекаралас елдермен
мен қытайдан қорықпаймын
қытайдан қорықпаймын мен жаңағындай мемлекеттік тұтастық жағынан ғана қорқамын мен ыыы бір ұлттың ұлт ретінде ешкімнен қорықпаймын ұлт ретінде
ал мемлекет тұтастығы ретінде қауіптенемін
мен қазір норвег тілін үйреніп жүрмін қытайшаны бастадым бірақ жалғаспады
білген дұрыс деп ойлаймын
і олардың біз туралы не ойлайтынын білу үшін бірақ норвегия білесіндер ме бізде і где то бес жыл бұрын ба біздегі елшілігін жауып кетіп қалды ғой
мен жаңағыдай ойларды ойлап сезіктенгенмен бірақ мен оны өзімді тежей аламын оны барып мен жаңағы
ұрып кету машинасының артына дәу ту салып алған адамның машинасын барып балғамен сындыру терезесін шағып тастау
оны тоқтатып оған барып мораль оқу деген қасиеттер менде жоқ
мүмкін бұл мен соны оқуым керек шығар кері процесс бар иә мысалы біреулер шығамын деп тұрса сен оларға барып
иә өткендегі қордай мәселесінде осы жақта ыыы алтын арбадағы дүнгендерді ұрайық деп хабарласқан алтын арба деген қарағандының ортасындағы базар
сонда барып сонда не дейді дүнгендерді барып ы ұрып кетейік дейді ме
иә ондай хабарламалар жіберді осы алтын арба деген базарда дүнгендер бізде жаңағы і көкөніс бөлімдерінде болуы мүмкін бірақ көбінесе жаңағы ұялы телефон сататын бөлімдерде бар дейді
соларды ұрамыз деп хабарласқан адамдар болды мен ы расы керек шошыдым шыны керек
біріншіден ііі басқа жақтағы бір дүнгендердің істеген ісі үшін екінші бір жақтағы дүнгендерді ұру дұрыс емес содан шошыдым
і екіншіден шошыған мәселем былтыр ғана і древний рим оқиғасының ортасында жүрдік қой ол да бір қорқынышты дүние
сондай болып кетпесін деп і мен оларға жаңағы вотсабында да жаздым шыққан топ қосып топ ашып қосып тастады звоноктарына да жауап бердім ол дұрыс емес
кездесейік кездесейік сөйлесейік иә айтқандар болды кездесейік сөйлесейік деп
бірақ іс жүзіне барған кезде жиырма отыз жігіттің сол сегізі ғана барды
барғанда не істеді
сөйлесіп сөйлесіп қайтып кетті ме или іздеп
жоқ ол кезде олар уже і тіпті осы қарағандының дүнгендерінің өзі үйінен қайда шығып қайда тығылып жатқандарын білмеймін базарға шықпай қалды сол күндері ммм
барғанменен ешкім ештеңе істей алмайды
мен просто барып і жаңағы жолындағы ыыы бутиктердің барлығын сөрелердің барын теуіп сол жерде бір тәртіпсіздік орнап кетеді ме деп қауіптендім рас
бардым бірақ
ол базардың иесі бар я думаю ол адамдар бірақ бізді тіпті соған да жеткізбей ұстап алды

а сен өрт сөндіруге бара жатқанда сенің өзіңді де алып кетті ме иә иә дұрыс қой
жоқ дұрыс емес і шынымен і басқа біреудің істеген әрекетіне біреу жауап беру деген мысалға менің руымның жігіті біреуді зорлап кетсе і жаңағы мен таяқ жеп қалсам ол әділетсіз да мхм
өйткені зорлаған анау менің оған қатысым жоқ
біздің ру деген ну
енді бір рудың адамдары немене еді адамның алласы ішінде ғой
і сол дұрыс емес анау жақтың дүнгендері үшін қазақтан да қылмыскерлер шыққан кезде иә біз кейде бір болады ғой
мысалы денис тен қаза тапқанда сонда қылмыскерлер қазақ болды да сонда кейбір менің достарымның ішінде де болды
мен кешірім сұраймын кәріс халқынан
қазақстанның азаматы оның ішінде қазақтардың бәрі ондай дегенді білдірмейді ол қылмыскерде ұлт жоқ иә ешқандай дін жоқ иә ол біріншіден ы иә бұны бүйтіп
алдыға бір көлденен қоятындай да не емес ол дәлел емес сендер бірінші қазақтарыңды жөндеп алыңдар деп
жоқ жоқ мен ондай мақсатта айтқан жоқпын мен айттым қайта керісінше бізде қайта болды
кешірім сұрайтындар иә иә бірақ ол кешірім сұрауға тұратындай емес кешірім сұрауға ешқандай негіз жоқ еді
иә негіз жоқ
жоқ сендер одан да өлшесендерші қанша қазақ қанша қазақты өлтіріватыр
қанша қазақтың әкесі өз қызын зорлап жатыр
қанша қазақтың анасы қазақ ана өз баласын тастап кетті
содан кейін барып біреуді түзесендерші деп айтқан жазған адамдар да болды оның ішінде мен де бар шығармын
иә өйтіп айтқан адамдарды ол кез келген мемлекетте оның ішінде әлеуметтік жағдайы төмен мемлекеттерде тіркелетін қылмыстар жаңағы ше
қазақ қазақты өлтіру ііі мысал үшін қырғызстанда жағдай төмен болса қырғыз қырғызды өзбекстанда төмен болса өзбек өйткені ол сол мемлекетті құрушылық болғаннан кейін ол
көп ұлт болғаннан кейін сол жерде тұратын қылмыстар қайталанады ол ұлттардың арасында бір ұлт болса да
оны алға тартып
жоқ жоқ айсұлтан сен бұл жерде түсінбедің жоқ алға тартқандар болды ғой бірақ коммент жазғандардың ішінде мен де болдым иә
бірақ мен ол жерде қазақтарыңды жөндеп ал деген жоқпын
мен айттым қылмыспен күресейік дедім ұлтпен емес
иә і қылмыспен ы бұны бұл жерде сен кішкене переиначивать етіп тұрсың да біл фактіні і фактіні емес
сенің жазбаңды оқыдым деп айта алмаймын ол
мына жерге де барып ы кішкене бір ақпараттық аздап соғыс болды біз өзімізде бір өзіміз
жоқ мен де адамдарды сабырға шақырып бір екі жерде жаздым
сен ең бірінші қорыққан себебің бірінші қазақтың жігіттері арандап қалмасын дедің арандап қалмасын өйткені сол жерде сен білдің өткен жылғы жағдай болғаннан кейін
қазақтың жігіттері жәйремде де жаздағы оқиға бойынша істі болды мхм
сол осындай і тәртіпсіздік болды тәртіпсіздіктің кезінде бөлмелерді тонап жатақханаларды тонап ноутбук і жаңағындай
мародерлық иә сондай бірдеңелерді алып кеткен ұялы телефондарын бірдеңе сол жігіттер істі болды

енді жатақханаға барады ыыы олар біреулердің планшетін бәрін алып кетеді ғой енді ұрыватыр мынау қиратыватыр төнкеріп жатыр
бір тебеді столдарын төсектерін аударып тастайды ол неден басталған әңгіме еді
ол жерде де сол ол жерде де сондай экономикалық жаңағындай теңсіздік негізі иә әділетсіздік ііі ал і біз көп білетініміз біз білетініміз қыз
ол жанама себеп меніңше жанама себеп
ал мен білетін себеп өсек ыыы менің туыстарым сол жақта тұрады
и бір туысым сол компанияда істейді
и олар айтады ііі түріктер ііі местный қазақтарға жаңа кәсіпорынға ақша берген инвестицияға ма или бірдеңеге да қазақтар оны талан таражға салып жоқ қылып жіберген
ыыы бірақ жаңа оборудование алу керек бірдеңені жақсарту керек ештеңе істелінбеген ақша да жоқ
и і жаңағы түріктерді қуып жіберу үшін жаңағыдай ііі әңгіме шығарып как раз ол анау батыстағы а енді олар ақшасын сұрайды ғой
ақшасын сұрайды ғой
ііі либо оборудование сатып алдың ба ақша қайда деген сияқты есебін иә есебін
ыыы а как раз бұл оқиға жаңағы батыстағы оқиғадан кейін болды жаңағы і қазақ қыз араб жігітінің бірдеңесін бірдеңе етіп қойыпты деген
мына жерде де сондай видео болды дейді иә иә
және кешірім сұраған видео да шықты оның себебі на самом деле сол ақша мәселесі
что өзінің арттарын артын жабу үшін меніңше ойлаймын осындай а потом жаңағы түріктер жаңағы төбелес шығарған қазақ жігіттерін жинап алдына шықты ғой
мхм они сказали эй і көздеріңді ашыңдар проблема бізде емес
ы вообще ол қыздар ол қазақ қыздары ол қарағандыдан алынған кәдімгі профессиональный жезөкшелер екен
проблема не в том что олар казашки да там профессиональный дейсің бе профессиональный кәдімгі ақша тауып жүрген ііі жезөкше қыздар мхм
мен оларды тұрған жоқпын ну жұмысы олардың
оларды қарағандыдан алдырған
кім алдырған
жаңағы түрік кісілер
енді түріктер алдырыватыр ғой иә
подставить етіп қазақтар алдырып берген жоқ қой оны вот
а неге қазақтар шулап қазақ қызын сөйтіп қойды бүйтіп қойды ей көке ол қыз вообще то ол
ол қыздардың ондай екенін біреуі білсе
көзі жетпегендік ақпаратты дұрыс алмағандық ақпарат жабықтық и все такое
либо і өзі анықтамайды
анықтамағанда емес ана белгілі топ әдейі арандатып да сондай жағдайды мысалы қазақта ксенофобияның бар екенін біледі де оны ұтымды пайдаланады жақшада конечно ұтымды
ыыы батыста да әдейі бұл бұл жерде ксенофобия емес әлеуметтік теңсіздік
әлеуметтік теңсіздік
әлсіз жерде әлеуметтік теңсіздік неліктен бұл ол жерде түрік жұмыскерлері болған ба

олар көбі ақша алып қойған ба иә иә
бұл жерде бар ғой мне кажется тексеру керек сияқты ол жақта түрік азаматтары аз
түрік пе әзербайжан ба сондай бірдеңе ыыы жоқ қара неге неліктен ыыы мысал үшін батыс қазақстанда да басқа жерде де осы неге осылардың ыыы айлықтарын теңестіруге болмайды енді сәл ауытқыйын
деген сұраққа жауап іздеп көрдіңіздер ме неліктен осы қазақстан азаматы мен аналардың айлығын теңестіруге болмайды
теңестіруге болады по идее ол заңда да жазылған заң бойынша иә теңестірілу керек
ы не емес пе мысал үшін әр елдің ыыы еңбек кодексі мысал үшін әр елдің қазақстанның заңнамасы қолданылады
бұларға қазақстанның заңнамасы қолданылады иә иә тек қана қазақстанның
онда неге тең болмайды ал
ы олар экспацияланатындықтан яғни сен африкаға жұмысқа баратын болсаң сен қазақстандағыдай екі жүз мыңға істемейсің иә сен ол жаққа барасың да төрт жүз мыңға істейсің
енді тапшы маман деп
жоқ тапшы маман емес сен шетел иә
шетелдік мамансың сен экспатсың сен африкаға барсаң
и кез келген адам кез келген маман басқа елге көшкен кезде оларға ыыы ііі негізгі айлықтарына который мхм средний по рынку по миру да оларға үстеме беріледі
и олар еще осы жақта жұмыс істеу үшін жұмыс беруші сол адам үшін өте көп ақша төлейді
мен қазір нақты сомасын өтірік айтпай ақ қояйын ну мен білемін жылына чтобы жаңағы бес мың доллар ма жеті мың доллар ма әр адамға
түбі теңеспейді бұл
шетелден әкеткен үшін ғана осы үстем мхм
түсінікті
сен мысалы қырғызстанға барсаң сен қырғыздар сияқты айлық алмайсың
бірақ бұл төбелестерді ксенофобияға жатқызытпайтын ешқашан
ммм мен жақтызамын і әлеуметтік теңсіздік оның түбі кәдімгі ксенофобия натуральная ксенофобия жаңағы жігіттер ол қыздардың кім екенін анықтамай барып офисты
ну сен мысалға одан кейін анықтадың ба ы именно сол кәсіпорында қанша түрік азаматы жұмыс істейді
олардың айлығы қандай саған кәдімгі документтер берді ме
вот видишь сен мен мүдделі болмадым да оны жұмыс істеген жоқпын ол жерде мен ол а ты говоришь теңсіздік і сен анықтадың ба
мен і менің білетінім менің ағам ы жаңағы туысым істейтін
енді ондай мәліметтерді мен де саған бере аламын менің класстасым істейді деп жақсы
жалпы бар ғой қазақтарға бір өзінің сакралды бір нәрселері бар ғой ол жері қыздың ары жаңағы қыздың арты давай сразу говорить
ну енді жоқ ары дейді жарайды ары деп айтайық
ыыы соны өте көп жағдайларда бір пайдаланып кететін і нелер көп енді арандатушылар
провокаторлар дейді ғой меніңше провокаторлар енді бір кейде і жаңағындай м жергілікті бір атқарушы бір органдардың адамдардың өздері де болуы мүмкін
енді ол ру араларындағы қақтығыстарға әкелген нәрселердің барлығы осы жер дауы мен жесір дауы көбінесе
ол баяғыдан келе жатқан
иә вот именно ксенофобияның өзі бұрын сіз біздің елде өркениет бар дейсіз бе
жоқ ксенофобияның өзі былай қарағанда бұрын адамның өзінің өзі сақтау инстинктінен пайда болған
бірақ кейін енді бір цивилизация келгеннен кейін адам өзі анализировать ету керек жаңағындай анализ жасап і неге мен мынадан қорқып тұрмын деп өзі ойлануы керек те
ы бізде сол ыыы жаңағы өркениетке келсек те бізде бірақ сол анализ болып тұрған жоқ
неге мынандай жағдай орын алып тұр неге анау қыз ііі жаңағындай і бізде көбінесе айтады да қыздың арын қорғаймын деп қайта қыздың видеосын салып жібереді одан сайын артын ашады
ол батыста да болды анау жаңағы иә фотосында тұрған

и сосын адам білу керек те мысалы қандай бір жеке қарым қатынас болса да ол оның жеке ісі
оны бір ұлтқа телудің қажеті жоқ иә
ы енді өзінің ары өзінің ары
ол ешкім бізді қазақты ой ол қазақтар осындай екен деп ешкім айтпайды ну
просто ең өкініштісі біз анандай бір қазақтың өзін жамандаватқан жоқпыз қазір қазақтар сондай сондай деген сияқты
өкініштісі жаңағындай бәрі айтақтап отырады да жігіттер шығып кетеді қызуқанды мүмкін білмейтін і жаңағындай адамдар
сосын оларға жауапкершілік міндетті түрде келеді
олар жаңағындай і қамалады тартылады әкімшілік болсын қылмыстық болсын сондай неге жазаға
оның өтеуі бар ғой бәрібір артында тұрған
сен айсұлтан барғанда сен ол жаңа мүмкін дүнгеннің жағдайын ойлап тұрған жоқсың сен қазақтың жігіттерін ойлап тұрсың түптеп келгенде иә иә
өйткені білесің олардың арты не болатынын
бірнеше оқиғанының сен басы қасында жүрдің көрдің
сондықтан бұл жерде енді бізді қазір тыңдап отырып мыналар қазақтың өзін бір жамандаватыр әдеттегідей
қазақтар осындай жалқау қазақтар бұндай деген сияқты емес м бұның артында тұрған неге біз осы тақырыпты көтеріп тұрмыз жиі жазамды негізі
жақсы ойлап отыр енді ол жігіттер өзінше жақсы ойлап отыр жақсы оймен иә мхм қараңғылықтан біздің иә қараңғылықтан деп сен айтып отырсың жарайды
өзінше ол енді мен міне ұлттың намысын көтеріп тұрмын мен міне қазақтың жоғын жоқтап бара жатырмын деп өзінше бір иә өзінше бір жақсы оймен жақсы ниетпен бара жатыр
өзіндік өзінің түсінігімен
бірақ ол оның түсінігімен емес қой соттың барлығы жүйенің барлығы мынау ісқағаздар тағы басқа тәртіптер оның түсінігімен ғана өлшенбейді
сондықтан да мен сол жерде қорқамын рас ондай жерлерде
бірақ амал дұрыс ііі ниет дұрыс амал қате мхм
вот елді гүлдендірудің жақсы басқа да әдісі бар да ол жаңағындай жемқорлықпен күресу иә иә өзінің құқықтарын таптауға жол бермеу деген сияқты
егер сондай бір намысы тасып тұрса онда неге мен ойлаймын да өткен жолы бір күйінген себебім
мысалы бізде көбінесе сондай бір жағдайлар болады ғой азаматтардың құқықтары тапталып жатқанда олар үндемейді де оны көріп отырып
мүмкін менің үнемі айтатыным осы ғой иә
а елдердің зорлығын көреді оған үндемейді бірақ дәл сондайдың бір моментте өршеленіп кетеді де көшеге шығуға дайын болып бәрін қопарып кетуге де дайын болып
неге сол энергияны тиімді жұмсамайды деймін де
сонда біз әлдеқайда қазақстан дамитын еді ұлт ретінде де мемлекет ретінде де жалпы
мүмкін бір мықты м қазақтар мықты деп бәрі келіп жаңағындай орыстардың өзі мен де қазақпын деп айтатындай бір
деңгейге мүмкін шерімбек бауырым айтқандай қазақтың рухын көтерудің і біреуді бауыздаудан басқа амалы бар ма деген сияқты сұрақ қой
у нас чуть что қыздың ары дейді де барып біреуді қырайық жояйық и все такое
и мен үнемі ііі комментарийлерде қазақтардың бетіне басатыным сол ғой
неге сондай жағдай болыватқан кезде көтерілмейсіндер барып деп
сол кезде мен айтушы едім ғой давай әдейі бір орыстарды ма өзге ұлттарды өтініп айтайық бізді ұрып кетсінші деп
сөйтіп адамдарды шығарайық деген сияқты сондай енді қалжың болған әрине маған қажет емес і адамдардың жаңағындай нетіп
ііі орыс пен қазақтың ортасында болмайтын сияқты ол
жоқ ондай емес маған адамдардың просто так топырлап шығуы қажет емес
саналы түрде шешуге ы жұмылу керек те бұл проблеманы
алаңға шығып жаңағындай бірдеңені жабайы түрде шығу емес
анау шықты мен де шықтым иә менің қаным қайнап тұр деген сияқты емес
саналы түрде менің мынаған мынаған құқым бар неге маған құқымды бермейсіңдер деген сияқты иә сақтамайсыңдар деген сияқты
қазақ пен орыста не болмайды дейсің
қазақ пен орыстың арасында ондай дүние болмайтын секілді

иә мысалы бір қазақты бір орыс ұрып кетсе ііі барып жетіп барып қазақтар
он қазақ барып ананы ұрып сосын жиырма орыс келіп қайтадан төбелесіп түбінде елу мен елу болып төбелесу деген сияқты
себебі неде неге оның себебі ііі бірнеше ғасырдан бері бірге көрші көршілес ел болдық одан кейін бір ел болдық кезінде мысал үшін иә мхм
ыыы қаншама қой қоралас деп то есть кейде малы деген кете берсең бірге араласқан ел болдық
бір бірін жақсы біледі ііі тілдерін біледі і мхм
сондай болмашы факторлар бар да
а қой қоралас болса онда өзбектермен жағдай ондай болмайды ма сонда қырғыздармен
бір мәселе бұл жерде ііі мемлекеттің жаңағы державалық а позициясы позициясы да әсер ететін секілді
ойланып көрмеппін интересно а ондай державалық әсері болатын болса қытай әлдеқайда держава ол
бұл жерде уже бірақ ол жерде ксенофобия бар ол жерде ксенофобия бар мхм
жоқ деп ойлаймын мен жалпы енді мен ешкімнен
жалпы бар ғой і қазақтың ксенофобия деген біздің қазақтың кәдімгі қанына сінген нәрсе
өйткені біздің фольклорымызда өте көп ксенофобиялық ыыы мақал мәтелдер сөздер ммм аңыздар мысалдары көп
і біздің ана бір
мәтелдеріміз чего стоит і
сартқа қатысты қаншама мақал мәтел бар бағана айтып өткен сол ыыы ақырзаман келерде жер бетін қара қара қытай қаптайды деген
барлық жерде чайнатаун бар иә сол қазақтар соны білген ғой деп
мен білуімше басқа елдердің фольклорында ондай вот сондай бір барып тұрған жауыз ксенофобиялық ондай не жоқ
м басқа елдердің фольклорын білмеймін бірақ ыыы қызық екен сенің айтқан фактың мен ойланып көрмеппін бұл жөнінде
мен бір жылы і ну бір жылы болғанда баяғыда студент кезімде ғой филология факультетінде оқып жұрген кезде осы мәселеге қызықтым да интересно
қандай елдерде осындай мақалдар бар екен басқа ұлтты кемсітетін деген и ешкімде жоқ
бізде қазақтар ғана толыватқан
негізі так енді ксенофобиядан қалай құтылу керек жалпы айсұлтан сен өзің құтылғың келеді ме сен ксенофоб деп айтпас едім қайта керісінше і сенде м толеранттылық негізі басым
бірақ аздап бәрібір белгілері сенде де бар кейде менде де иә иә өзімде де пайда болып қалады
мен құтылу құтылғым келетіндей бұл бір менде бір дерт деп айта алмаймын
белгілі бір кезде тежей алу да шығар өзіңді тежей алу
ол жаңағы ұлтты жақсы көру мен жек көру шекараларын білуде жатыр ше мәселе
мысалы сіздер қазір барып бір белгілі бір ұлттар ұлыстар шоғырланған ауылға барып тұруға дайынсыңдар ма
дүнгендердің ортасына ма мысалға мен дайынмын мен жоқ мен қорықпаймын мқм
өйткені мен ешқашан ешқандай ұлтқа кемсітушілігімді көрсеткен жоқпын ондай і ғадет жаңағы ііі нелерім болды өзге ұлттарға бір қабылдамау жек көру деген сияқты мен мектепте оқып жүрген кезде
а потом универге түскеннен кейін мен ондайдан мүлдем арылдым
мхм мен қазір прямо адамзаттың бәрін сүйемін
ііі менің просто адамға үйренісуім өте қиын да сондықтан жалпы мен ұлтты бөліп тұрған жоқпын
менің жалпы жаңа ортаға сіңісуім қиын сондықтан жаңа бір ортаға барамын деп те айта алмаймын мүмкін мен мысалы көбінесе айтамыз ғой біз
шетелге кетуді неге аса қатты қаламаймын басқа бір жаққа кетуді өйткені бәрібір де маған өзімнің ортам қажет сияқты

сен үшін ғана барамыз десек бар ғой
иә а так керегі жоқ бізге деп
сонымен ксенофобиядан құтылудың жолы қорыта айтқанда білім молайту
сосын көбірек оқу сол модельді өзіне өлшеп көру

деген әңгімені айтып отыр і жаңағы алтын арбаға барып ананы сындырмас бұрын сен өзіңді ойлап көр
сенің ешқандай кінәң жоқ сен де бір дүнген болып просто туылдың
жоқ ол жігіттерге айттық мысал үшін мәскеуде біреу бірдеңе бүлдірсе бір қазақ сол жаққа қазір онымыз қыдырып барсақ бізді сол үшін ұрып тастаса ол дұрыс емес деп ше
иә осы айтайын дегенім сол ғой
оны түсінді біреулер түсінеді ыыы вотсаппта түсінбей отырғандар болады
сосын соны түсіндіру үшін мен ауызбен түсіндіру үшін көз алдарына бардым
үшінші мәселе әрқашан есте сақтау әрбір жаңағы қылмыстың мейлі сен і біреудің ары үшін жасадың ба ұлтың үшін жасадың ба бәрібір де заң заң ол барлығына тең
ол сенің ы экономикалық немесе бір әлеуметтік жағдайың немесе ұлтың немесе сенің дінің сені ешқандай да құтқармайды бірақ осының барлығын ең бірінші ішкі саясатты реттеу керек мемлекетті реттеу керек
і енді мемлекеттің де жеке адамдардың басына кіріп реттемейді ғой жеке адамдардың басына кіріп реттемейтіні белгілі бірақ жаңағындай анализдер жасап отыру керек
сендер сияқты жаңағындай сенің де айсұлтан бұл жасап отырғаның мен саған айттым ғой нең бар ол жаққа барма жолама бәрібір і жаңағындай сенің неңді еңбегіңді елемейді ешкім деп
мен соны сөзімді қайтадан қайтып алдым сенікі дұрыс негізі біз өзіміз әрбір азамат өзінің жаңағындай жақындарына айналасына айту керек түсіндіру керек бұны
анау комменттықтарға барып жыртылып бір уақытымыз нетіп і көп болып немесе ішіміз пысып отырғаннан жазып отырған жоқпыз
кейде өзіңнің қаның да қайнап кетеді де соның арасына кірісіп кетіп бірақ мен ойлаймын бәрібір де бір енді
миссиясы болмаса да бәрібір де сенің ол көріп тұрса біреудің адасып бара жатқанын оған жол көрсетіп жіберу енді сенің
өйткені ол адамдар әлеуметтік желіде отырмайды иә
жоқ әлеуметтік желіде отырған өте көп
жоқ көп қой көп бірақ олар ы солар алаңға барып ұйғырды ұратындар емес олар сол жерде құр отыра береді де жаза береді болды
енді олар азғырып отыр ғой иә иә мүмкін әлеуметтік желіде коммент жазбайтын шығар біреу көреді де оның қаны басына теуіп ол білмейді ғой ол жай ғана күніне мың рет ондай нәрсені жазатыны
тек қана лайк жинау үшін ғана бір сондай
мысалы мен өзіме қатысты ксенофобтық і сезімдер ііі менің нигыма байланысты әлеуметтік желідегі
мейхуа жиң деп жазғанмын бірақ і үнемі адамдар ойлайды что мен қытайдан келген мысалға і қытайдың бір саясатын жымысқыр саясатын жүргізіп отырған адам сияқты
сосын анау м қазақ қыздары кез келген ұлт адамдарына күйеуге шықсын дегенін айтқанымды көреді де мені атыма тиіседі
егер ол қазақ жай ғана і менің посттарымды іздеп көрсе мен бұл туралы өте көп айтқанмын
бұл жай ғана менің қазақ есімімнің қытайша аудармасы
неге аудардым
екі мыңыншы жылдардың басында екі мың үште екі мың екіде ме осы ник маған ұнады
ну как ұнады мен өзім есімімді жазғым ашық жазғым келмеді еш жерде мен сол кезде сезген сияқтымын что і бұл жаман идея негізі өзіңнің атыңды постоянно бүкіл жерде жариялап жүру деген
сондықтан мен ник алғанмын
қазір менің атыма байланысты гуглда мәлімет өте аз бірақ мейхуа жиң деп жазсаң өте көп мәлімет шығады
бірақ бұл менің просто аудармасы менің қытайға ешқандай қатысым жоқ ыыы қытай мәдениетін мен жақсы көремін
қытай тілі ұнайды бірақ үйрене алмай жүрмін
ал менің есімім белла бірақ маған ешкім неге сенің атың белла деп сұрамапты мен мысалға жаңағы і мектепте оқып жүргенде ыыы өзге ұлттарға төзбеушілікпен ауырдым ғой
сол кезде мен ойлайтынмын неге белланың аты белла деп қазақша аты таппаған ба деп жының ұстадың ба
кәдімгідей жыным ұстаған
ты что я же пацифист
осымен осындай көңілді нотада ыы осыны ы аяқтап бәрін сүю керек
і адамның аласы ішінде
сосын бар ғой адамның жаңағы мен жолда да ойлап келе жаттым бір кейбір адамдарды осы мен неге осы адамды жақтырмаймын дегенде
негізі жаман жақсы адамдар болмайды
адамның бәрі бірдей
просто кейбір адамдардың біз ы жақсы әрекеттерін көбірек көреміз кейбір жаман әрекеттерін көбірек көреміз
ол мүмкін мен тіпті ойлап көрдім мен соңғы уақытта әлеуметтік желіде де жыртысқан адамдарды мүмкін саяси көзқарастары үшін көп жақтырмайтын адамдарды да ойлап көрдім де мен білмеймін ол не істеп жатыр
мүмкін бір кемпірді жолдан өткізіп жатқан шығар мүмкін бір мысыққа сен сияқты тамақ беріп жатқан шығар
жалпы адамды жаңағындай жақсы жаман деп бөлудің қажеті жоқ ұлтқа да бөлудін мхм қажеті жоқ сондай сияқты
ұлт үшін біреуді жек көруді өзім қаламаймын
ол дұрыс емес екенін білемін
солай жаратылдың солай тудың оны өзгерте алмайсың
барып бүкіл адамды ұрып қазақ қылып жібере алмайсың немесе тағы басқа жағын ауыстыра алмайсың сондықтан да
оның ұлтын емес жаңағы адамгершілік қасиетімен басқа да қасиеттерімен өлшеу керек
сол айтатыным сосын тағы да бір чуть чуть айтып жіберейінші
бізді көбінесе өткен жолы айтады да сен қазақты жек көресің намысың жоқ сондай деген сияқты ұлтшылдық біздің бойымызда да бар
сен жақсы өте пост айттың
ұлтшылдық жаңағындай алаш азаматтарында да болды сол елді көркейтемін деген енді олардың жұбайлары да болды орыс та болды оның ішінде ол қазақ ұлтына бір махаббаты кеміп қалған жоқ одан
айтайын дегенім біз де қалаймыз адамдардың қазақстанда өмір сүретін адамдардың қазақша сөйлеуін бәрінің қазақ тілін білуін і біз де қалаймыз осы үшеуіміздің де иә
бірақ енді ұлтты ұйыстырудың бір амалы ол бір агрессия болмау керек те ешқашан сен біреуді сүйгізе алмайсың біреуді жек көріп ұрып немесе бір андай бір күштеп отырып
қалайсың ба біреудің жақсы көргенін басқа да амалдары көп қой оны мхм сондықтан бір жаңағындай негізгі ассамблеяны болмасын болмасын жаңағы таратайық деген сияқты ондай көп айтады
иә тарату керек шығар мүмкін наверное саяси жаңағындай оған бір пәрмен немесе құзырет беремей
олардың айналысатын ісі по идее болу керек идеологиялық болса болсын иә өзінің мәдениетін көрсетсін қаншама жұмыстар көп қой бұл салада жасайтын
олардың жаңағындай қазақстанның бірақ олар какой то нұр отанның съезінде просто карнавал жасап шығады оларды қазір саяси бір қолжаулық ретінде ғана пайдаланып отырған сияқты меніңше
иә сол кукла дәрежесінде карнавал
сондықтан біз де бір қазақтың бір ыыы ұлт болып ұйысуын қалаймыз
ұлт болғанда бұл жерде бір этникалық емес қайталап айтамын бір азаматтық жаңағындай ұлт болғанын иә
француздардың ммм иә иә мына француз сияқты төлқұжаттағы жерде ұлты қалай жазылса солай жазылсын неміс деп тұрады ма кәріс деп тұрады ма қазақ деп тұрады ма
бірақ біз ы өзінің тарихын тілін ұмытпасын ешқашан иә иә бірақ біз бірақ мына
өмір сүріп жатқан кезде барлығымыз бір бірімізді бір ұлт деп қабылдау ғой
айсұлтан ертең қорықпасын окопта мені сатып кетеді деп ол да қазақ екенін білсін мысалы дұнған болсын бәрібір де
жалғастың бір осыдан бірнеше жыл бұрын жазған посты бар еді ғой там ііі түрік текті қазақ ы сыған текті қазақ ұйғыр текті қазақ деген сияқты
осымен болды
бір жарым сағаттай жазып алыппыз қысқарту керек мынаны оттап отырмыз арасында еркін форматтағы әңгімелер сондай болу керек
қоштаспайсыңдар ма осы

көбінесе подкасттарды мен жасаймын адамдар ыыы коммент жазбайды да мен сосын білмеймін фидбэк адамға ұнаватыр ма ұнамай жатыр ма
ұнамаса мына жері ұнамайды сен мына жерде қате деп айтты деп айтсаңдар мен міндетті түрде түзелуге ы тырысамын
менде қатып қалған бір жаңағындай не жоқ көзқарастар жоқ мысалы мейхуа айтты ғой бұрын ііі ксенофоб болдым деп
жалпы кез келген м причем нацизмге андай бой алдырған иә қайтадан сол бейім
иә сондықтан адамның санасы ол бір қатып қалған нәрсе емес
өмір бойы өзгереді иә ол өмір бойы өзгереді и ол жақсы адамдардың сосын бір постын суырып алып әй сен үш жыл бұрын былай айтып едің деген де ол да дұрыс емес
өркен кенжебек атеист болып кетсін деп тілеймін деп пе
жаңағындай сондықтан сіздерде бір ұсыныстарыңыз комментарийлеріңіз болса міндетті түрде і жазыңыз
осы подкастты тыңдап отырған әрбір ы платформаның астында ондай сервис мүмкіндік бар
немесе әлеуметтік желіге жазуыңызға болады
жақсы сау болыңыздар
сіздер үшін і әлі де талай қызықты подкасттар жазамыз деп ойлаймыз
негізі осы әрекеттің бәрі сіздер үшін қазақ үшін иә
азаматтық ы қазақ ұлты үшін иә иә жақсы сау болыңыздар